garr dhib dhekeni gym midhasaf iyyo berre gym dhekathi thamathi irr cholee ananen berre gym dhekathia maaana berre sunn wonn khuliin thaathi dhandhethe naff khethin midafethu yaani naff khankhe nguvu itkhanithun akha gym dhoocha hinjirthii wonn dhudhu ammo garr khun won athin fefh achisun hinjirtuu garr khun akhasiii